Madawa inga hede nimau lehole utana launi maikta wa iya yahu wei mine mata ni pale utana launi hapiase pei pedi pekai mo le ole nimau le tua dama dau ni yele dape ya yele sai sepue ne iyele nami ne mata pai ena mami pale utana launi pedi pekai pei <hesitation> dame nelu neho eha lalue anu wae jale halalue sai sepu'e ne na ane utana launi pei <hesitation> pedi pekai hapiase mo le mik mitai miloi wi yae yahu wei miloi wanewa mi mau le hole dapea yele wadama yele kasina pua launi yele maule sai sepue sepulu yele.